Pe conto mæ pe coxinâ no gh'é beseugno de stâ à spende guæi, ansci. I produti che costan ciù pöco tante vòtte en giusto quelli che fan ciù ben. Penso prexempio a-a fruta e a-a verdua, che se ti ê catti de stagion te costan pöco ma te permettan de coxinâ tantiscime pittanse, a verdua ciù che tutto, che fa ben. E donca a qualitæ inte quello caxo, se t'ê bon à coxinâ, a l'é asseguâ.